Dabasi neidtam koni, neid engir, eka menga eagia eka ayie? Agar tosko log engir mania fe, kwara engir doro gon neidta jaena neid tawoe ka gugna menji, neid owo engir tawolak gugna menjinna, degafejena werwedan, tawoe logon tersie fin doro gon tersie fe, engir alafi assi in dabasai ken waragka dominan, wargka taue log idrosa, tirissi townnkailin nanne doro log edrosa, owtiy gon kochi tana okirosa, doroko tawoeko log jakikani dabasa joe acha domi. Man tawoe dafin terise طبعا gelbi neid ta entani gelba menjae gelba menjekan gon sebita menji.